डिह्यूमिडिफायर वाऱ्यांच उदकाचे वाफ काढता की वाऱ्याची ह्युमिडिटी कमी जावं। डिह्यूमिडिफायरचें भितर एक थंड प्लेट असतां जी वाऱ्यांतली वाफाक कॉन्डेंस करून उदक करतां।